Ipureko <noise> ñavae jokuare, <noise> mbae ïare <noise> o <noise> mbae oyeapovaere, iruva <noise> yembongeta añetetegua <noise> maera esa jokuae oesauka oi yandeve ñanemomaendua vaera jupi yaikovaera amoveces <noise> yanemomaendua vaera aniarama mbae yayapo ikavimbaevae jaema yande, yande ipuerevaera ñamae tenonde <noise> jokuae oesauka oï yandevae <noise>